हावेँ जोर एका होड्याचे चित्तुंक जायें जालयार आमच्या घर बाह्यर दोर्यान खुब्सचे होडेह असा। तितून हांव बसोँ भोवला सुद्धा तो उद्कार चालता आणि आमी तितून भोवपाक सुद्धा जाता। होड्यांनी सुद्धा खुब्से वेगवेगळ्या प्रकारची अस्तात। जशे की पोनेल जो एक खुब ढाकतो गोडो असता। जिथून एक किंवा दोन लोक बसोँक जातात आणि आपल्या हातांनी तेका लाकुड घेवन धुकलप पडता। आणि एक वडले होडे मुँचे फेरी जिथून लोक। आणि वड वड गाडीयों सुद्धा एका जाग्या वाल्यान दुस्या जाग्याच्या वचुंक जाता। हांव सुद्धा फेरीं खुब भोवला तितून खुब मजा येता।